اذا اريد احمي العالم من الغزو الفضائي اعرف شنو هي نقطة ضعفهم بالضبط اراقبهم واراقب سلوكهم لازم حتى اعرف نقطة الضعف عدهم واحاول من هي هاي نقطة الضعف انه اهجم عليهم وطبعا ويه الاسلحة الثقيلة لازم